Amiko manokany gny fomba fiketrehako lasopy: ohatsy aho zao hoe hanao lasopy legiomo de mividy legiomo de karakaraiko aloha legiomo io ho vita de asiko paty miaraka aminy.